My ma my pa ley all come from lofa and they are they are all ley both gbandi ma pa family everybody ley are gbandi so I gbandi man. my for my pa side I na see no family member from he so I na really know much about him but for my ma her ma la wor sierra leonean ley speak mande ley use to speak mande.